अन्ग् थो दिनि वलेत् को लबेने बोगर् बै, इप फुस्तु लबे अन्ग। अद अन्ग इक् तम्जोपेत् बोगर् थर् बै अन्ग, बिबु स्तुपुर् को है न्ग दुक् त्से दन्तोन हगन म सैदओ है। अन्ग नोनि प्रए दन्दिसे थन्गन नि है लबेन ननि पिनि, वलेत् को अन्ग नुअनो बोगर् बु थर् बै दन्ग अन्ग। अन्ग दो छिन थप्ने लनन् पिन ननि है, नन्ग अन्ग पैस को फुग नन्ग। भर गजन् नुअ नुअ अन्ग है, खतिअओ निसे अन्ग द अन्ग् बिके लबे फदन्ग्, दन्द थन्गन नि थन्गुरुप् ननि पेहि निस अन्ग। भिबु स्तुपुर् को है खुलि नन्ग, मबर् नन्ग दन्ग् नन्ग दे, सिन्गो है इम्पोर्तन्त् बु स्तुपुर् दोन्गो, सैतिन्ग् देन् तुबन् त्स बै अन्ग दन्दिसे थन्गन पेके नन्ग। भे सितुअस्योन ओइसे, अन्ग्को मोदोद् कलम् न हद, अन्ग दोस् पुन्द्रो मिनुत् त्सेओ न, अन्ग सोपेके नन्ग दन्द। ए अद रोदे, अन्ग फोने पेके गसिन अन्ग है, नन्ग् दु त्से लोने थो, अन्ग दन्द थन्गुरुप् ननि के दन्द लबेग नन्ग। अय ब निग सिन वल्लेत् होन थकै।